افضل انو يكون عندي مكتبة لان يعجبني اقرا بينما اذا كان عندي معرض فني كلو لوحات <hesitation> كل لوحة ينغادلا صفني وما احس كثيغ يعني بيها تفاصيل مثل الكتب فافضل انو يكون عندي مكتبة اصلا احسن